بفضل أكون عندي كديسة، كديسة أول حاجة نضيفة، <hesitation> ما زي الكلب، الكلب نجس الكلب لما يكون في البيت حتى الملايكة ما بتحش في البيت. احسن لي اربي لي كديسة الكديسة، كويسة و نضيفة و ولوفة.